මට <hesitation> පවුලේ සාමාජිකයන් <hesitation> 6 දෙනෙක් <hesitation> ඉන්නවා. මගේ අම්මා <hesitation> තාත්තා <hesitation> අයියා <hesitation> මල්ලි <hesitation> නෑනා <hesitation> අයියගේ දරුවා. <laughs> ඉතින් <hesitation> ඒ ගොල්ලොන්ගේ <hesitation> වයස <hesitation> මගේ තාත්තට අවුරුදු හැට තුනයි. අම්මට අවුරුදු <hesitation> හැට දෙකයි. අයියට අවුරුදු <hesitation> තිස් <hesitation> තුනයි. මල්ලිට අවුරුදු <hesitation> විසි තුනයි <hesitation> නෑනට අවුරුදු <hesitation> තිස් එකයි. බබාට අවුරුදු <hesitation> එකයි.